Bara! Bean, ei to hivi vomariori, ei na paku vonaenei, tea vihu a otei, ena toro nata ni nao roho o matapaku teve, a background teve. Eve a kaen otei tabae. Eve a otei a mata ge? Eve a otei a bero mo`on ge? Eve a otei a vagavagana ge? Ei tenam tahi, teo island na paku vonen, enam toro nata rakaha a otei to nata nana tea rake bona iana, to vagavagana nana, enam toro guetea rake pinopino a otei to saka vagagavana hana suku venei, bena vahio eve, saka ante hana tea vagana suku venei tenam tahi teo island, a iana koa enam pa gono a moni, bea hiki ta iana enam sa ante hanom tea gono a moni. Bea otei tena sa vagavagana iana hana, ena ante hanom tea gono a moni, me ena toro taravamata rakaha e teie a otei to nata noma tea vagana, to nata nana tea ara`a, to nata nana tea ruvu ena repa vahio eve, vapeha nana me tea mo`on. Ena a otei na toro nata nao o background tea mo`on vai. A mo`on voi suku venei ena toroo sisira varaba nao, a mo`on vai sa kakapinopino hana ge a mo`on vai sa ga`aga hana? Ei ama matapaku <hesitation> to paku nana mo`on. A mo`on a ga`aga ge a mo`on a vaven binbin ge a mo`on a karehu, eve ena re pa check nao o matapaku teve na mata nana ge? Be mata nana ena re pa sue bara vahio. Vapeha koana tea otei- otei toro tara roho bono matapaku tea mo`on tabae nomanai teo vuri vai a aba na rake pinopino koka vai sa mata hana bona background tea otei vai, nomana tea kip vai nomanai to popo rarai tea taem vai nomanai a mo`on na rake pinopino koana, sa nata hana bono matapaku tea otei evehe pa rakeu bona, murinae be vahuhu be vahio kahi no tamaka vaha nasu bono matapaku tea otei sa mata hana one pa sue eoeh <hesitation> ena koma pa vahio vuru a rong otei rakaha, ena sa tara vai ha rohonom o matapaku teve mena pa vahio eve, nomana nana tamakanom, a otei a karahu- a otei vavasuasun ge a otei bona pa nao vahao tea meha mo`on <hesitation> eve ama kaen laip to tei rara nomanai, to vatatana merara, vapeha nana tea mo`on me smart teve, eve sa pa nata hanom bona background tea mo`on vai. A mo`on vai a matai? Kahi`i o matana na mata nana evehe o metapaku otei eve. Sa mata hana. Ena pa vahiou mea mo`on pa vatavas beiko, tamaka vaha vai me a otei venei na vabubu nana, ena tome nao nepa nao rake ta meha mo`on. Eve ana matapaku bona. A otei nomana toro viana, na vapeha nana a oteo toro tara vamata bona toto tea mo`on vai ove pa rake bona, tabae nau yah, tea taim vai a mo`on na rake pinopino koa na, a otei me na rake pinopino koana bona mo`on. Me nomana ama ponis to tei nana en teara ama bera kurus, suku venei, a seksek laip topa paku pinopino koau bona mo`on mepa rakeu, evehe sa pa tara momohu hamau bona tabae tokahi ma vasugana nana a popo teori. A popo a mata ge? A popo to hata o kahi ma tapaku nasu, bero taem, bero vuri, nomanai a laip bona na face rori a bero vavahio, to vahio rori ei, eori he sa tara vamata hari bona aba, sa viana hari bona aba vai toro vahio ori to kahi ma kikira riu bari. Nomana a mo`on na rake pinopino koana, eara na vahio pinopino koa vai nomanai. A taba to tana rakaha nom a bean nai. Ean na mo on hum tei a vurimata spaka, tea vuri vai bean nao teama pirae, ean pa tara koave mean pa manin e saka eove hana, tara vamata ean sisira va ranaona, ean pa hivi bata "e a potei vai bene a matai?" O matapaku teve? Ene mene vahio a otei vai kahi kikira nasu avana? Ama question toro hivi komana bata noman a toto tean. Ean sisira batanom, a otei to noma nana ova pa rake hino vahata van, sue vaevuru ena na rakenom bean paku ven, ean pa garas vaevuru a otei bona sa mata hana- a otei bona sa mata hana, na rake koana tea teki bona toto sirira riara, a mo`on vapeha nana. Tea ma mo`on me a otei toro tara vamata rakaha bona mo`on vai to kahi tei va ruta uninana bona, bero taem a otei kahi kikira nana bona beiko bea mo`on nao vaha nao rake binbin nana bona meha otei <hesitation> eve ama metapaku bona sa mata rakaha hana. Ean toro tei va ruta, ean rake otei, ean tei va ruta ean tei mea otei. Tea taem vai nomanai, eve a toto bona to popo vai ara nomanai, a beiko me na vahio nana be - be teenage nana, o vinu teve sa kao hiava hana, na tanea koamana puta ore pa kao gunaha vahama sa nao hana, teo twenty ore kao hiava. A beikome na under age beo vinu teve puta vakaha nana. Evehe pa gigou mepa vahio bona beiko me a ruta. Eve ama kaen bona ean pa vatana mea ma ponis, eve re me pa vahuhu virara bono beiko bero suku venei eve pa vahiou evehe a ruta, kahi vahio vavuhu ore - vavuhu ore - vahuhu bona tovihi a beiko suku venei sa pa plan havuru nom me a rake bona otei vaoi. O manin vai pa noma tae dao riori bona seksek laip na piku nana. Na noma koana tea garu nikivan ean pa manin koa nae evehe o piku, saka o rake mamana hana o rake bona o piku. O rake mamana, ean toro vasusu nea vois tea otei, ean toro vasus nea pita tea otei, ean toro vasus nea sugana tea otei tean, eve ama hum bona ean a mo`on toro nata batonom ean pa, garas batonom o moroko teve to koara vavaha vonae, ean toro tarainana o koara tea giris avan, na tatai na a otei to noma nana to moroko nana be moroko mibona ururu ean re pa kona a otei na rakanom avan, kahi ma tei vamata mekavan. Eve ama kaen moroko bona ge ama kaen vakokona bona to ante nom na tae sue. To, mata ge hata nae na tei nana. Eve.